So mi nani un inni lambaawa jewenay, ko waraata dow hore am kanjum woni shiriji rediyo dɗ min hadaata, e rediyo Sawaba ko ɗun wiyeete "mutattauna" un shiriji ko wolwaata do ko haani yimɓe annda. Ɗun noddoya yimɓe ɓe ngara ɓe aljo.